ס'איז פארשטייט זיך דא צוויי זייטן צו די זאך. די מענטש וואס מאכט עס וויל לייגן א פעטענט אז ער זאל קענען האבן די רעכטן פאר דעם, אבער עכט איז עס אז מער מענטשן דארפן עס קענען מאכן ווייל אויב ס'איז א- עפעס וואס ראטעוועט לעבנס דעמאלטס איז עס סאך בעסער אז מער מענטשן זאלן עס קענען מאכן ווי איין מענטש זאל- נאר איין מענטש און ער זאל מאכן געלט.